Peris kimmähe om, maq arva, et <hesitation> sul ei olõq vaja määnestki usko miä sullõ kimmähe ette ütles kõik <hesitation> moraaliq midä saq piät täütmä. Et <hesitation> inemisel võisiq ollaq küländ <hesitation> tarkust, et esiq saiaq arvo erinevidest moraalõst ja normõst ühiskunnah.